Lozy voemba: fomba fandrahoana anany de sasana madio vilagny, alaina koà voemba de atao anaty kovety sara de sasana madio mba ra hoafaka aby si zany ny fakofakondraha aminanzy ndaon-drano de izy avy zany a alaina amin'ny tàgnana miadana de atao agnatina vilagny de asiana rano de ateba ambony fatagna de hoan'ny samy managna ny fagnanaovany ananzy ôtrin'ny anahy zô de asiako sira tonga izy vô atao igny de tonga de asiako sira miaraka amin'ny rano akao de miaraka masaka aminany sira de tafiditra agnatiny.